بالنسبة للسباحة أنا ما أعرف السباحة بشكل جيد، وأحبها لكن الموضوع دايمًا يعتمد على الوضع، في حالة عاصفة من الصعب على أي شخص البقاء طافيًا على سطح المال لفترة طويلة؛ بسبب قوة الأمواج، والتيارات، لو كنت في مكان آمن، ولدي القدرة على التحكم في نفسي في الماء ممكن أقدر أظل طافيًا.